<hesitation> aka liꞌi tulani chixsom kald goonꞌ, <hesitation> juebi chiriokald minotꞌ, este biernerior bsaꞌa, sabd kald goon, domingw yinꞌdoꞌo, amarillo, domingwrioriꞌ <noise> chiꞌgnaꞌl eldomingoꞌ de bodas pues cuando se casan chirioꞌ yinꞌdoꞌo goꞌo <hesitation> yinꞌdoꞌo gueroꞌo sabkrarie yaax comin pamientgraꞌa sgakri egaꞌak local lielo limaꞌst chiꞌdaꞌkri konkob, ende kon yin wajir wrchidan, pues ninoꞌzakraꞌbada domingw onosalbaronzaꞌkba koloradit omoꞌoleꞌi yaꞌ chil lun lun chibalzegak kald goonꞌ, ye kald goonꞌ cheche gakla ni bal, chiꞌe yaax comin <hesitation> shi ilaꞌa niꞌa pamient klab yen kwane kwane diidzi sabor tomiy saꞌkate baneꞌe eschichaloni chitixtaloltiria'a ria kuliy por tala kuliy shiꞌechshalogayte kaꞌlbayaꞌa dowlibieyey <noise> diraubuinchi alꞌachochelaꞌalani to boda rioraujuakui indoꞌo bibi zitejaꞌkx zako bado yinꞌdoꞌo bibiri yaa riaeste yaax, comin, este yinꞌ granilialow yinꞌdoꞌ bib'. Parinalallo rundabarashi este sto komid nirawbi shla to boda0, neꞌ guetbaꞌsh guetbaꞌshioninaꞌzə ki gati lla guetbazshki ki gusshakribna ni naꞌt, yirakrashakchaꞌ dede choklawt, naꞌrat toxtobriyisshki tepchopkwlat warerobaꞌ, <noise> aberchatꞌ torsobriyeꞌ weꞌpan, weꞌchokwlat, weꞌbibi, we'x̱ob, weꞌsaꞌa, weꞌyaax, we katchiraro', rotoꞌbagaxteꞌe <hesitation> gayꞌ xob gakzak nishteꞌe nakzak niste nakzak chiragraboꞌo loniste grabo anota pichalchiguichi biyelgoꞌo biꞌi chitiniemm chitiniguereꞌd guereꞌd chiguixoꞌnbolonde chiguibion la ba kaldbie'xki la ba kaldbie'xki orale chibzaꞌlxoblong yaobolongxob witaldaꞌn xobroniꞌaxtkigataꞌa yillibzalꞌdaꞌn portaldaꞌn noraxoblan xob xobldaꞌilochin guibiiloꞌn chiyibakaꞌ bchiꞌ abwinlo bakaꞌ lleꞌnabwinlon bakaꞌ lleꞌ abwinlonlon yarakweꞌwi shitant kaldlevi che ba blaꞌo toshiigni shigonon prueb ke daa gonoꞌnlan <hesitation> chiba wlaibwini gawlaibwini orale chidi yet chiyeteꞌn chiyetꞌ chiyet xubdon ki yetꞌ tichecho notonlatín yet nibanot tinrot yettalanni, chicholoyet yilanne. Chiwawa lotbyet malochi choliseꞌn choliseꞌn xobnekeꞌ choblis tachirakbel maselbulix cheldoꞌb maselbulix kon toktok jiul, kon toꞌt yeꞌtꞌ, achirt arabasisadak kibinloko kobibyenmolinkeꞌ achichebanorawnoj etereꞌlogueꞌ echetekokiolog echetekokilogꞌ chikikxsgaboxegoꞌ chibanonis banoguedꞌnis chachalaogueterba koglobachereba baloko chitidisilo yaadindonaꞌlting enñamen-ñamen-ñamensitirira'kofme naꞌaraanyeꞌ <hesitation> serakzaꞌkni. <noise>